أنا بي رأي <hesitation> الأدر تاعنا بالحياة هوّ مكتوب يعني أنا الله كاتبلي اتجوّز أو ما اتجوّز، الله كاتبلي أدرُس أو ما أدرس، الله كاتبلي عا أيّا عمر موت، الله كاتبلي <hesitation> حا انجح بالمدرسة أو لأ، الله كاتبلي <hesitation> حا جيب ولاد أو لأ، الله كاتبلي بكل خطوة بي حياتي، وكل سانية بي حياتي، فا أنا بي نظري الأدر هوّ مكتوب عند الله، بس الواحد مُمكن يأسّر عالئدر تاعه متل لمّا يدعي دعوة الله مُمكن يرد عنّو شي مسلاً سيّئ مُمكن كان مكتوب بي أدرو، لمّا يعمل حسنة الله مُمكن يرد عنّو شي كان مك- مكتوب سيّئ يصير معو بي أدرو، وكمان بحس أم- أمرار بالئدر إنّو الله حاطط بالئدر إنّو هوّ يخيّرنا بين خيارين شي شر وشي خير ونحن <hesitation> انّأّي بدنا نروح بي طريق الخير أو الشّر، يمكن الله كاتبلي بالئدر إنّو أنا اختار أعمل <hesitation> مسلاً ما بعرف أسرُء أو لأ روح اشتغل وطلّع مصاري بالحلال. فا لأ أنا بختار الطّريق الصّح الّي هوّ انّي أنا روح طلّع مصاري بالحلال. صحيح الله كَتبلي قصّة حياتي وكاتبلي أدري بس كمان تركلي الخيار إنّو أنا اختار الطريق الصّح أو اختار الطّريق الغلط بيّنلي الطّريق الصّح وبيّنلي الطّريق الغلط وأنا بنئّي وين بروح هون أو هون وكل واحد حسب تربايته، حسب <hesitation> معلوماته حسب. طريئة تفكيرو ما في إنسان صح وإنسان غلط يعني كل- واحد- كل واحد هوّ حُر بي حياتو كيف ينئّي وكيف ما ينئّي بس بالنّهاية أنا بآمن إنّو كل شي بصير معنا بالحياة أيّا- أيّا حادسة أيّا تغير بالحياة هوّ مكتوب بي أدرنا عند الله هوّ اختارلنا يّاه وعشان هيك بئول أنا أيّا س شي بيصير معي شي منيح أو شي عاطل <hesitation> بحمُد الله عليه وبئول إنّو هيدا الله كاتبلي ياه بأدَري ويمكن لا يختبرني <noise> بس شي سيّء معي صار ليختبرني، فا أنا بدّي كون أد الاختبار وكون صابرة و <hesitation> ما اتأفأف يعني أول ي لي هيك صار وي لي هيك صار أنا ما بستاهل يمكن يكون هيدا بس إختبار تا الله يرفعلي درجاتي و ويعطيني حسنات، فا أكيد <hesitation> أدرنا مكتوب والله كاتبلنا ياه بس بالنّهاي الله أعطانا خيارات كمان منختار بين الصح والغلط و نختار شو بدنا نعمل بالحياة.